Tsy voatery hoe mahafinaritra daholo ny karazana alika rehetra satria raha ohatra hoe tsy alikanao le izy de mety hoe masika de tsy tianao, misy koa ny alika le mahafantatra ny tompony reny de ny tompony ihany no tiany. De tokony tsy mahafinaritra daholo zany ny karazana alika retraretra.